Sabon, ore i kite kun sabong pamake deno ore sunlight na' manguras pingkan ore mamepe paka na daia ore, rinso teto pamake ing kami su sombalita te sabong